जोष चीन एक देश ह तो तेईके भौत-े ही तेहवर म्नाओ औऱ खूब नाचो ह गाओ ह। चीन के लोग खेल कूद म्जा खूब ध्यान दो।